איך קען- וויפיל איך קען זענען פאפ, ראק, היפ-האפ, דשעז, קאנטרי מוזיק, ווארלד מוזיק, דיסקא, <hesitation> ס'דא אפרא, ס'דא <hesitation> סאונד טרעקס, אינסטראמענטעל, <hesitation> עקוסטיק.